Ny toetra tsy manam-paharoa ananan'ny sokatra ndraika a dia <hesitation> izy io na dia tsy mihignagna agnatin'ny volana maromaro dia tsy dia manino tsy matina mosary izany. Dia igny be <hesitation> igny karakony igny koa miaro anazy tsara mihitsiny.